Yuo lugu’a ngundə lugu julie adangna, lugu ngə hullnaganə, aligau nəm kəam nganə aligau, halnganə die həlngənə hal jire halnganə hal wacəamie akuəlja lugu hagəaga lugungə nunə faw, nunə kadigə kaya ya, nunə faw kaya ‘ya lugugə dan mungə lugu, lugungə danmugə hal nganə hal lugu, lugungə danmu ngə nəm kam hal nganə hal lugu, yuo alama dangə halgə donay yedəmə ngə ngwə, dangə jilie lugu hal nganə aligaurən gə nakamay ngu’a hal nganu lugu hal aligauwa, ma lugu jireya, lugu addini lugungə gakanaw, diegə nəjina gərə gakanaw, lugungə gakanaw, diengnə handə gakanaw, yuo lugungə dien gə ciektəya afiguəd, diema afiguədo na wakadə’a ngərə kəmani ga ndəyo nəjanie har, a’a nəjanie riba a’a nəm kam namunə gəa namu die duniya ya yuo dangə hal ben, halba nglan. Kuruə son lugu’a acəal harri gaka naw die ngwə gaka naw, ganjuenau gyen ganjue naw, yuo dangə halbe lugu hal yuo adəma’a dan go dangə aligau yuo kuruə son lugu’a gannaw diengə gan’nawa jire yuo dan gə lugu be hal nganə aligaumma jire ma abalgyen abal, akuelgyen akuel, gama ka’a ga’ra’ ngawunə kaya ngwə nəka die cəagan gukuəlaw go nəkadie fa ilaguə yuogo ayau lugunwa gace minie lugu halan yəla ngwə lugu nəmkam nal nalan kel, rashidi, jireya nau gatay wadə magə nəkegan nənanə cəkadə ndaogo wadoma nəkegan nəguwngwə, ngwə lugu kamilma, yəməyan deray yəməyan dieray guəro dangə lugu kamilma, ngo adangə alamaram wate lugungə ago ngwə nabal. Lugungə kəndəga nganə dou aligaw njilie yuo luguwu lugu rashidi kamil gakanaw die ngwə gakanaw, ganjuə nawgo ganjuə naw, yuoma dangə lugu, gannaw ngwə gannaw gə jire, ganjuənaw go gayuənaw gə jire yuomə njilie lugungə wate doungə halganəna aligauma, yuo lugungə gukanaw dienga gakanawya, ganjue naw go ganjuenaw ya, namangə nol nəka’a fullo gəte nətəllu njəraran nəbalja, die ngəna guəro agəjagə agəjagə ngwə, akaniengə anjue al akanien, akanieu gə anjue al aka nien, yuo lugu ya lugu yace lugungwə diengə nanima nani angu gəte, nima gə ngu gəte, ngə gəla naw gəfa naw a ngəranma, yungə lugu kamilma, ga lungungə na cəaffu die ngə nərara gəfaw tak baram kangə mba, mbay kanguə mba, andy ka’ ngəmbo, dəce adamarə adayaba doce adamarə nani yaba də ce ada marə nalgə yəmie yaba nalga kadugə yaba, nalgə faw yaba yuo dukso yuo ngilien yuo lugu haygə yama. Lugu kənja llay ngərom ngərəm ngəa lugu ngəla huguay huguay ya, yuo adəga gal gayel huram ngwə nəce may gərə acəa duguəro, may gərə acəa duguəro, may gərə wane dau ngwə yəka mənnan guəro yaka ngwə yəcəagu yuo kangə lugu de sul ngə akuelo nəyel yange gea bala ngəria yuo mung dandə ngəria mungə akuel falrra dan ngərəm dano gərə gul gangyen nəcəagugu ye mannay guəro dauyarə walie mangy dau ya gaʊro giyel gaɗannaw, to manay dauga yel gadə gaɗannaw, to manay dauga yel gadə naw yuo gau gərə naw wane ba, nda yelgə manay ‘a gərə duguay rə manay gəka naw ngwə dan nətalli kadugə nəjay ngwə walie yaugan ngwə nəjəka, yəcəa nəga na gake muyay garuə ganiga, dow yeni yu yeniengə yau ga yau yacəanie marə wucəka kayu dow wukəla mənnan jaga, yelgə wane yaga dou wulaw lugu, wucəbu lugu augagəmdə kimie, dan ma co wanə ngə nə fubur nə nanie aydəngə wanə həre marə ay ngə wanəngə nanienga ace yelgə manay yuga nahunjəngə njaroro mənna kənəmayyu, njaroro mənna ngə walie yəjagana ngwə wate dau go nahujin gə ngərəmma dau a naji, ay ngərəm, naji ay kənji ngo ada, ngo adagu wate yuo lugu fungəra gəcənaga, dal-kəlagobe fungəra. Akegə ngərəm ga diengə ngərəm nacəgə ngə nganə gəa acəal nganəya yi ngə njilien yuo yu go gəte yo ada ga wate day, lugu rakkamilanma huran naw ngwə nətəya nəfəllay yalma gəeəar gəaabal kəlau ngagəm gərə garuə minie, wallə ajingə dau mhu waw ngwə gəkiannie kulə ngamma, ngə huangagənga gau funaw’a nəfo nəfəllay fəna nə huguay mangə abi gərə nafəllay gay gəakənnə co kurgən an aya ngwə, day nəce fegənaw huguay au, nefegə dagəramma nətay ngwə nəce minie nan wakadə a ferra guay, ga nə minie, nacəagəm miniə, miniə əyagəm kəna gagəm ba, a’a fədkə əu oh, dau hala gəmba uh uh yuo juguə kəlaogagəm rə golə, ah ngo nanəanie die adayu adari, yuo nanəagəm die adayu adaba? Ganədəba? Ah ngə najjuə an kame kame ngrə yuo wate hurrawa danagu die ngwə cienie gədə, gənadə də adoyu adamaya, yuo gakamjuə gəre, yuo ngərəm gatəy gacəkui guəro wute gəcəagə amiyaguə ga kayya ngo die adama adama ngalayaga ganja gannə gaudə dagəramma ma’yilja gamnə gətuya dagəramma ngwə dəkamay dunorə damu kuyico ya nə gəkanjue nə ngwə. bala dagəram dukulangwə dagəramgo gudə jireya da afiguəla, ngadə mangə abingwə, deyu manal gəcəadu nangwə wucəagumma guya gəre ganie gaw, ada juru nan gan kiyi au biyu nan gay gəakənnə ngwə gae ro yukuay yuguaguray goyu lugu ngədə gudo namu hurogungwə nəceye huru wane yaba, yuo go nəm kam yungə dəngo nasu gagu nəm kamma, yuo wate you ay ngə milienga kay naw niili nafudəngə na lugu arowama, fudə gə gəjangə kəndu ga ngagu hakkali ya gaji rashidi ayyu gaji mənna gəte gayu, gaji dən nayu lugu gataynaw wado ngwə wadə gəfəgəri yayyu ah wane mari ngwə lugungə anagu saktəngə dabu, naji na lugu bongot ngwə na lugungə anagu saktoma guəro gəmanja yuongə fudaram, yungə njilie alama nəm kam bən bago dəamma, yuo nəm kam be kuəl nie ma, yuo die nəjiliengə hulla waya kayyu adacuəl ngo adaga maninaw gərə damu guəlugu yace huguay ngwə, afinaw yangə ngana̱ rə kal may cəarrə nəm huguay nganəma nənan fawattə, die kani yangyan nəcəagari gayən, diengə aməngə amənəgə il ngwə acieya gyen, agal, hyan kurgənangə nəma nan nango, nango hərə hau nankərə nə nangə. Gərə ngə an do hərə luguya, lugu yo, wan ngwə nijie alli gam ele, lugu wangə wali məgəaw yəce wane nan die adarə, hərə lugurongə gan ngwə, gəta makəba faw guaya, kiyama goya, gəta duniya ma goya ngəwə, yece wane yaba amua kuru wanero yaba nan ngwə yəceguwa ngwə wanə jaja ngagunwa nəta dara guədoya yuo gəmai’a fərgə you mu, farrə gə die namunagayamunə ga gafur naga, ga yuo kiyi mu gəa gərə nol aya you yu ga, yu go kashi kəte nəm kam ma yo kuru kəndəga yuo, jay kagərənie dəngəllagu yəmay gərə gərrguni gərə narə gəram gaco farragwat ay dien narə gu, nal naji ai hugui rə maday yugo naru gagu nəm kamyay gəma nago ka kənay ngwə ajicie gukul gudo ajicie ganie gəbal he ngəramma ngərə yoloram ngagu go nukuigə, ngəramma gol gəcəabu dəcie gərə gun ngwə dangwə gəta nəm kam go, gəta nəm rashidə, gəta mənna gətə ‘a fənadan go fadango, lugu naji lusur gədə, dan yu ngəram sabico dəram yukullə mailai, ciri gyen yukuəl maday, kənəm gyen yukuallə maday rə, gərə yacoagan die gyen acəalyacəagan dieg acəal juru ngwə nolnəjie danja, nol nəjie na lugu kin jallay fungəra wate, kuragu dadəra kabugu, tutturori huguiya yuo ada.